Një qasje do të ishte përdorimi i një harte o GPS-i, duke u përpjekur me gjetë hotelin tim o një pikë qendrore të qytetit. Nëse telefoni ngë punon, mund të hyj në një dyqan o kafene për me kërku ndihmë edhe me u orientue më mirë.